Roa karazañy eo avao ny tsakitsaky lañiko añaty ny heriñandro raiky. Misy ny toño heña da misy ny <hesitation> lasary karôty. Lañiko amy toño heña io eo amy tiroa kilô eo avao isan-keriñadro. Da lasary karôty io eo amy sainki san grama.